إجرا كثير, لأن القراءة تعلم الواحد أساليب كتابة مختلفة, ومتنوعة, لأنك بكدا عمبتطلع على الكثير من الناس اللي بيكتبوا مشاعرهم وأحاسيسهم المختلفة, وحاول تتدرب ولو صفحة واحدة, قليلَ دائم خيرَ من كثيرٍ منقطع.